X̱iꞌk nak or ti lni or c̲h̲ak ti misgiaꞌl o c̲h̲ak ti is kub, or lëꞌma ted is kub weno giedz or c̲h̲ak ti is kub lëꞌma ted sti is o nap yu minn dzaꞌ tamal c̲h̲ow minn tamal sdzaꞌl gafe o giachtil o napna sia or lëꞌ minn c̲h̲ixkwaꞌka kald ngon nap lëꞌkga xkakga xiol gi xiol dzoꞌb minn kaskarol lo gi xdëꞌ ic̲ẖë biaꞌl ic̲h̲ë dzob lo gi xiu lënu xlëꞌb gunu dzekna xlox xlëꞌb gunu dzeknana lëꞌ minn xtopga ic̲h̲ë mtsiꞌnu lo kald c̲h̲ak lox xlox xdop ic̲h̲ë mtsiꞌnu lo kald dzekna c̲h̲eꞌ dzeknana lëꞌ berdur lëꞌ psaꞌ yëna, yap yeꞌna, psaꞌ yëna, guna xchugyuw minn giuw giuw xc̲h̲ugyuw gunu dzekna go kwlandr go pion go dzekna ic̲h̲opla gunu sia xlat lo kaldnu o lëꞌ minn dzekna xgu nisga giꞌn tind xlox xiu nis giꞌn tind dzekna xiuwla lo lën licuadora lox xkwiꞌb gunu dzekna xiuka gunu lo kald ngon go x̱iꞌch, go mdzang go xiu lo gunu dzekna lëꞌ gunu listla gunu dzekna konda lëꞌ minn ziꞌdzë dzekna lëꞌ minn xiuzë mës dzekna lëꞌ minn xiu gunu plat c̲h̲owzëla minn c̲h̲al ti lni, c̲h̲al is kub. <noise>